Odatda yo‘lda har kuni taxminan bir soat sarflayman, ya'ni haftasiga besh olti soat. Bu vaqt ish va boshqa kundalik faoliyatlarga borishda sarflanadi.